انا الحين سافرت في الزمن في سنة الف وتسعمية وأربعة وسبعين ويعني كل مظاهر الحياة مختلفة الاكل والملابس والوظايف ووسائل النقل وأسلوب الحياة يعني بشكل عام وانا حاليا قاعدة ازور اكثر من مدينة في العالم عشان اجوف شلون كانوا قبل خمسين سنة وشقد الحياة تطورت بس يعني اكثر شي يعجبني في هالوقت هو ان ما كان في اجهزة وايد ويعني التواصل والتفاعل الاجتماعي كان اكثر وجودته احسن بوايد من الحين